हमने अपना खाना बनाने का तरीका गुगल और यूट्यूब ब इच दी भी शिक शकों खाना बनाओ के आसते हमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करे शकों ताकि जो हमारा खाना बनाने का तरीका हमें ओर भी अच्छे तरीके सिख शौकों इतोलिया हमारे खाना मुजा टेस्ट आदा।